Ku neii noh laig laih aig laíh láh noh dhé tsá láh kó ní fu pues laig la no dhé tzá aigh la yaig ku neii saum tzá ni aig jo la óh éh shiu tsá ñi, éh shiu tzá uh ñii aum la jó có a ni fu, taig taum gi pues lai la kaig shiu tzá ku neii có uh maig, ko aum ko óh ku laig kó noh ñi, ko noh este <noise> kó ku neii dó jí gi caig tzá jo la jó oh la báh noh saig áh jóh la báh óh tau tzáh kóo ku neii.